Hoddu, <hesitation> gitar bagi yiogadje ana ton. <hesitation> cereeɗi, kolli en. Ɗii e hono muuɗun. <hesitation> eyyo, so ƴeewi ka, a wiyan ɗum ka ina heƴa.